Makhudhukha mushikha shandimu uishi akhandi njeriza khuvolakhu avana vakhana vashiri nivavolanya inze ndari nishinda ingali sana mwivuri wanje yakhuza nishiri muti khari ndirumbu ngunia kujifunika gunia hakuna kitu ya kulalia khuvala shindu sha khugonakhu tawe, kwaremanga mavuu gamaremwa yaga andivimba shina vigunia akhugone khumaruu, khamamboveranga vakhana khazee kwarii namangana, munye nundi muli nivahaa, mugona khavinda vilai khuze kwagonaa khuvindu vilai ta, khari nawivure uyonaaza khumaruu uvugule inguvu yoyo uvimbakhe yao ugature yaho iwe mwene naligunia, khu manjerizanga khuegizakhu vakhana nimbavoreraa munyee mutinye, mukhakhari ndi tawe, munyee muvivahaa, murinitabu ta, murina shina tu munye muri valai, kha maambae khizakha ndio nwahuriranga vari za vulai nivakhahulilanga vune vajenda jendaza khuzinjirayokho, navahuvivanga vahikhara halala. Muzinzu ziaro nundi valiza vulai, khalondekhana na megizo ganje, maa vakhana vanundi, vari vulai, vagonaa kushitali, vugonaa khumatoo, vivimba milingeti, valaa zishuka lakini.